ثقافة الصين غنية وعميقة، تمتد لآلاف السنين. تتميز بالتقاليد الفلسفية مثل الكونفوشيوسية والطاوية، وتعتبر العائلة والمجتمع من القيم الأساسية. الطعام الصيني متنوع وشهي، مثل الأرز والنودلز. كما أن الفنون مثل الخط والرسم والموسيقى تحظى بتقدير كبير، وتعد الفستق والفوانيس جزءًا من التراث الثقافي.